Ulun amun masalah teknologi harus diumpati, oleh apa ikam amun kada meumpati teknologi wayahini tuh ngalih misalkan ikam nih sehari hari kita sehari hayuyu- sehari hari tu wayahini kan ya bewhatsappan habis itu mehubungi kakawanan kan pakai hp, ikam mun kada meumpati teknologi habis itu ikam kada handak menjadi orang nang aku ni behp gin oleh radiasinya tu anu mahaur awakku mahaur tanganku meulah awakku kada sehat kada kawa jua kayapapun kondisinya teknologi tu perlu ikam maumpatinya, mun kada ikam, ikam kada kada kawa mehubungi kawanan kam, ikam kada mehibur diri kam sorang be- eee- menonton youtube segala macam kena ujung ujungnya ikam kaya orang bungul kaya orang tambuk sorangan ikam kada tahu handak beapa, handak begawian nang kayapa ikam kada tahu, handak becari gawian nih kada mungkin ikam kujuk kujuk bajalan bemotor mencari gawian bekuliling hangit hari panas kan kada mungkinya kalo, pokoknya munnya masalah teknologi ikam kawa jua mencari paparutan disitu kawa, mencari gasan meisi baras kawa. Mencari gasan mehidupi kekeluargaan mehidupi kakawanan menolongi sanak sanak kawa, pokoknya teknologi wayahini tu penting lah amun masalah <noise> ikam berkomitmen weh aku ni orangnya hidupnya kawa ja tanpa teknologi kada kawa, ikam mun kadada motor gin ngalih kesana kemari kaya aku wayahini ja gin bapikir, mun kadada motor handak mendatangi kakawanan kesana kemari handak ada gawian kasana kamari ngalih, ikam begojek kadada hp ngalih, pokoknya kam teknologi wayahini harus diumpati bukan berarti ikam meumpati seberaitan tu kada cuma paling kada ikam meumpati teknologi tu gasan memenuhi apa nang ikam parlu lah pokoknya, ikam handak bajalanan bamotor, walaupun samua teknologi ni sebujurnya beresiko samuaan semuaan di hidup ni beresiko sebujurnya ikam bekendaraan kena terujuk apa kena kawa tasumbalit sagala macam habis merujuk. Ya semuaan tu beisi resiko gasan kesehatan ikam atau kena gasan ikam ni handak bereraunan kada jelas ikam di- me- ek- apa di jalanan benyanyian di motor tu kawa mehilangi satres jua kada kawa ikam memungkiri itu teknologi tu ke- kaya apa ja pasti menolong ikam hari hari.